Sɛ me nyɛnko bi pɛ dɛ odzi edziban a ahoͻdzen wͻ mu a, afotu a medze bɛma no nye dɛ, ͻwͻ dɛ oyi angoa angoa edziban dodowara akwa na oyi n'adwen so fi mbogya nam do pii na afei so ͻdze n'enyi tsim nkwan edziban do daa na ͻhwɛ dɛ n'edziban biara obedzi no, edziban dur a otwar dɛ onya no, ne nsa ka wͻ dɛm edziban no mu. ͻno ekyir no, ͻwͻ dɛ odzi nduaba nduaba bi tse dɛ mpuwa na ekutu so ka ho.